मेरा पंसदीदा व्यजन छः से आठ प्रमुख सामग्री ह्वे सकदी। जनई चौल दाल सब्जी मसला घी। कुछ जडी बुटी। और यू व्यजन ।स्वाद और पोषण ल्या भी बडिया हूंदा। जू यू छिन हमर शरीर तै भी बढिया रखदन।